Kishe të drejtë për filmin, ishte fantastik... historia ishte tërheqëse dhe aktorët vërtet të mrekullueshëm. Nuk e prisja që të më pëlqente kaq shumë, faleminderit për sugjerimin!